जन माना आप के नया शहर मां चलिगिन। आप पहाड़ बे माना देहरादून एगिन। अब आपते कनके पता चलोलु भई यख सार्वजनिक परिवहन क्या चि। त तो क्वे आदिम, के भि आदिम ते पूछ ल्यवा, के दुकानदार ते पूछ ल्यवा, के पान वला ते पूछ ल्यवा कि भेजि कि यो बे कख कख जाणो ते क्या क्या चीज हम इस्तेमाल करि सकदन, क्वो सार्वजनिक परिवहन इस्तेमाल करि सकदन। सि आपते बते द्योला। अगर फिर भी आपो मन नी कनू त आप ज्वो चि परिवहन विभाग मां जेते भि पूरी सूचि गाड़ि सकदन कि कख बे क्वो बस चल्लीं, कख से क्वो विक्रम चलणूं, कख बे क्वो टैंपो चलणूं। यमण्ये मां आप सार्वजनिक परिवहन कु उपयोग करि सकदन।